بيت احلامي، يعني اول شغلة لازم يكون بينو مسبح ، لان انا احب السبح - ويكون بينو مساحات خضغا كثيغ - يكون مفتوح، يعني خلي نقول بينو سكاي لايت كثيغ ، الشمس تفوت على كل مكان داخل البيت - بينو روح ، من يكون بينو خضاغ كثيغ تحس البيت بينو روح ، فهو هذا البيت الي اتمنانو